Fangare biasa kalo pake pakeang hari-hari ine ge, kalo toma fola fangare pake calana podo, kabaya, turus fangato to kalo pakeang hari-hari fangare tagi skola, pake ge kameja, calana kotu, kabaya dinas, a nege, fangfato pake tagi skola